Ferere nyo nating konainy fiisok rou ya, nainy te kovio a nyo, fafau, fafau u ferera tiya nyo te komainy fiisok ya tana sana nyo na viviako. An nainy te ferera ro nyo, nyo fau furung tsuiny rou a ka, a kirigit. Nyo te sof tan fo ferera, nangis karing au. Ana nyo, ri nating asang varanyyo naa <hesitation> a muiny fafau. Kirigit koman na koman na, koman a bau toya nan. Sikia pis, mam te kat a a isen a skul tim tsunam. Mam fo mangai te kaa tan greit six ma te kat a tim tsumam, ana mam ferera fiisen mito nat fo fo mes tim. Sa mat te aisait tan tan fafakap nan fokinai ferera, mam te aisait rari <noise> tana saa mam te ferera farof, mam fau ton <hesitation> fo a kirigit, an a asas tan ka, fo fo a fofo a fo fo points, tsumam pas en nato jias, tana sana mam te ferera farof. nyo nating komainy rou ferera tan <hesitation> a fafou. An fakukur kan, nyo nating ferera kan rou tan fakukur, ana nyo nating tsutsun rou vou, nyo te tagaa ot iny a pan iny fafou <hesitation> tana tana mak. So fafakap nan na pan iny fafau ana ra te tsue te asait ror. So nyo nating tsutsun rou vou, ana inaina inaina safunu ana isen nating ferera ror tan fafou a <hesitation> tan. tan fakukur. Tan fafau a ina ngim, ina ngim nating ferera ron tan fafau. Nyo sa isen nating <hesitation> ferera fou tan ia ngim. Ana nyo na pinin, ri pinin tsue of manyo ma nai favusuan na nyo, tsikia. Nyo nating ferera rou ana taim te kap, ful taim non. So nyo te feiva, nyo te komainy fiisok ferera tiya nan, ferera tan fafou, an fakukur. Nyo te gima <hesitation> komainy fiisok ferera tan rarapits, tana sana, nyo nating oraav rou kat sana kat sana kirigit oin vanyo. So nyo te komainy ferera tan fafou tana sa, nyo nat rou fei kat fi ro nyo ei. tan nom an fatsuts kainy mangai. Nyo kan nating ruak faarei rou a isen na moun nating fatsuts non tan. Kakoun mangai tan ferera, an tan tau wir mangai tan fei ma ferera fi ri ei ana ri te fau a kirigit tana ma ka miri asas tsuri tan tan tan tana <hesitation> tan panan tsuri. <hesitation> mes ferera kan nyo nating komainy rou ya, ferera tan kokuar. Nyo na isen nating kokuar rou tan nainy tan kokuar, ana nyo na moun na kokokuar. Nyo kuar rou, nyo te kokuar, sikia te moun nating aisait varonyo tan kokuar. Te kakaa nyo tan skul, te kakaa nyo tan fifatsuts, tan fo fo skul nating kamiror fo nainyy tsuri tan ferera. Nyo na isenn nating mak rou a skul. Nyo na isen nating naaa of mirou a fo skul ti nan tan naa mee tan ferera, ana nyo nating asait rou tan nainy tan ferera. Sikia ta mes, sikia ta guei nating aisait varonyo tan nainy tan kokuar. Tana sa na nyo nating kokuar rou, nyo te kokuar vesau, vesau, vesau. So ayen fo pis ferera tinan nyo nating komainy fiisok varori. Mes ferera kan nyo nating komainy fiisok rou ya, sosua tan buts, sosua buts, te ka men sen nainy tan. Tan krismas mam te kamen ferera, ferera tan sosua, ana mam fabibiu to tan ferera tan sosua. <noise> fokinai te jias tan puak ri sua to. Tanik mee patsunaaus ri sua fimito nei koman. Nei tana pan tana haus lotu (unintelligeble) koman mam sua, sa mam, sua sa mam sua sua rom ana mam te tats a mesmes tan moyon, kat feferera paysukan mirom kat feferera patsukan mirom. Sa na ka, mam te komainy ovei ya. Sua, an sua, an sua, mam te sua mam sua to, mam te sua to. Puak to te ruak famuan non, ayein puak te aisait tan sosua. Sosua, tan puak. ferera kan tan, a a gaa naaman mam aaaga kan naaman, ferera te kat a mam, agaa rom ana mam te nai fafis tana boila, mam te agaa fatabin me teis. Ai nan mes ferera. So nyo nating komainy rou ferera tana toto tsiau. Ferera kan te fakauts manyo, tan nating a mes a vatau. Ferera kan te kat manyo sa nyo nating fei nyo mas kat fi rou ya, te kat manyo sa nyo kovio mee, te kat manyo sa na pua manyo rof mee. Ferera, tan tantan <hesitation> fafau an fakokur. <hesitation> mam nating sof vaurep rom tan fo fo fainols mam nating sof vaurep rom tsuri, tana sana, mam te nom fatsuts rof tan fei mam mas ferera ana sa mam mas kat rom, tan tats iny a fakukur kan tana mes kan, mam mas tats farof iny rom ya. Ge mam mas fakukur farof na rom a kirigit tana mesmes, ma nom ya, ya ai te nai fasof a ka, a gol tana mak so rof non. Fo ferera to, nyo sisio iny ror ya fo ferera te katkat a mam muan. An fo ferera nyo faarei a isen, nyo te komainy fiisok ya fo ferera tovei, fo ferera rof. Ferera kan toya nan kaminon vau sen viir, vau mas sen viir ror. Tan ferera nyi mas sen viir rom tan isen panan, sen viir vau. ferera kan (unintelligeble) mesa mesa mesa <hesitation> mesa vainy to te ferera kan fiisen kan rami rora ari kan ma vau sen viir vau, ri kan inagim, so ina safunu ana isen nating ferera ror tan tan fakukur, ari kan ferera miror, vau ror mou, ka suu tan mou ana ri te ferera. <hesitation> fo faun kan mam nating vovou iny rom ya nainy ferera ro mam. Kaminon a mes nating tagaa ot iny non fo ferera tinan, nainy te puf non ya na na tsufiny tsunia <hesitation> mam nat firom nei kamino, mam te ngats e fau tan ferera ana mam gim, ana ai puf non nan a tsufiny iny tsue of mamam finei fa onot yam, fau to mi te ngats ya, so ai fainy non a mesa mes panan an ri te nom a foka nom ror a fakukur ri te ferera iny ya, so fo ferera tiya nan kaminon fo vau sen viir ri mas vau ror ya, tan mou mas kaminon <hesitation> mas vau ror ya tan mou ra te ferera fiisen miya, tan agaa tsikia ta ka ain onot ma vau foka iny agaa ain te agaa tsun. So ain mas ka tsun mirom vau iny mak a safa pan ain te mak rom mia tan ferera. Tan fakukur, fakukur ayen ferera nyo nating komainy fiisok rou ya, tana, saa nyo te karap tan ferera ferera toya nan. Nyo te tanik ya nainy te kovio anyo, nyo nai katsian to, faginy a nyo ferera kan rou ta fakukur, tan fafau ferera tan fafau. Ans nyo na isen nating tats iny rou a kirigit vevian ana ayei te nai sof ovei, tana pan tana pan nainy ferera so ferera tiya nan tan, tan fafau, ferera fokinai faavot nating komainy ror ya. Nyo kan na isen nyo nating ferera iny rou ya. vainy ton tsokanei, tsikia ta tsikia ta fau nan ya tana saf a kain mes mas ferera non ya. Ferera non tan ferera toya nan. Fokinai faavot nating ferera non ya. Kain non a mes a tsokanei, kain non a mes a kovio ge na mes to na toboan ferera kain ron tan ferera toya nan. San ari tsun ma parits ra te fereran fo ferera toya nan. tsikia to fau nan ya, tan fau ot ta saf a kain mes ma ferera ya. fokinai faavot nating ferera ror tan ferera toya nan, an ri nating ferera ror ana ri te papara <noise>